ءءءعندي تقريبن عشر كوتشات ءءء <hesitation> وعندي تلات كابات عندي خمس نضارات نظر و تلاته نضارة شمس وعندي خمس ءءء <hesitation> أحزيه مش كوتشات